<noise> हइने यज्कलु गहनी पाटी करइ कि देख्सही । <noise> कहियो याते गेल, कहियो वाते गेल, कहियो याही ठउ मा फोतो हलही खिचोले, कहियो पगणावा ओरि फोतो हलही खिचोले, कहियो हिम्लावा ओरि हलही फोतो खिचोले, <noise> कहियो देख्बही हिनिका के <hesitation> खोला नाला, कहियो देख्बही हिनिका जङल तिरउ मा फोतो खिचोले । हइने यज्कलु गहनी पाटी चलइ बणइ कि कथी । हसे बिदवा कस्का मिलइ तोहार <noise> याते जाइ के वाते जाइ के पाटी । जब्बण पइसा कमाइली तोहरा इ बिदवा त गहनी सदुपायोग करइ । इ यात्रा क क के लउठा लउठा ठउना जाके <noise> लउठा लउठा ठउना <hesitation> एक्स्पोर कर के भात खाइ के वातके रहन सहन सस्किर्ती जब्बण तोहरा घुमाने घुमइ । लो तोहरे डउल बणउ जखना फेनी एसने ओसने मने डउल जिनगी पाके बिनान घुमले याते वाते मने यज्काल मने बहुत तोहरा के घुमइ कि देखइ । याते गेल वाते गेल याते गेल वाते गेल घुमइ घुमइ घुमइ घुमइ हसे उहेस क के बणही मुइ पुछइ कस्क तोहरा याते वाते ठउना देखले सब कुछ कथी माहे तोहरा थापउसाहा कि त्राभल एजेन्सी माहे देसहा कि नेटवा माहे खोज तलास कर्साह सुनाउ ता मोरहु के कस्का तोहरा कर्साह घुम्साह याते वाते ।